<hesitation> Raha nihoaniko farany, za zen̈y niany nihina zarikô len̈y aviô aminjay karakôry nan̈anaovako izy? Ehe, tsotra e! Tsisy raha sarotro. Naloky zarikô mena io le- lena koa zen̈y raha io aviô naharaka dongolo, naharaka sakay tany, nasian̈a menakà, nasian̈a rano, nasian̈a sira, fa izy edy e.